في مشاكل أبي أتخلص منها، <hesitation> بتبدأ الحروب الموجودة بكل العالم أبيها تنتهي أبيها توقف، ما أبي أشوف أي دم وأي أسلحة وأي دمار، هاي شغلة تأثر على نفوسنا بالسلب، موب ساهل إنك تمرر هذي المناظر البشعة.